көңілді өткіз таңғы шоу
достар таңғы шоуды әрі қарай жалғастырамыз және бізге көптен і күткен қонағымыз келді мхм
өте сұлу биші әнші і жүргізуші әйгерім қалаубаева қош келдіңіз
қайырлы таң баршаңызға
ал әйгерім қош келдіңіз қалай жеттіңіз ы таңғы кептелістерден аман есен жетіңіз ба әйтеуір
ыыы шын айтсам пен негізі жалпы өзім шумахермын
ыыы ешқашан бағдарламалардан ы немесе м съемкалардан қалған емеспін іхі
басқа кезде қалуым мүмкін
сылтауратып ұйықтап қалуым мүмкін әдейі
әдейі ме иә әдейі
өткен жылғыдай
иә достар ыыы әйгерім қалаубаева студиямызға келді
дәл қазір і біз і әйгерімнің керемет ыыы әнінің тұсауын кестік жұлдыз фм радиосында өзің ғана деген ән иә
ыыы осы ән туралы толық айтып өтсеңіз
кімнің әні бұл әнге бейнебаян түсіріліп қойды мхм сол жайында толық өзіңіз айтып өтіңіз
енді ііі өздеріңіз білесіздер жақында ғана шыққан әндердің ішіндегі ең сондай позитивті тақырыпта түсірілген мхм бейнебаян болды
яғни бұл трек ғана түсірілді өзің ғана
ыыы махаббат жайлы мхм ғашықтық жайлы
ыыы енді хәкім абай айтқандай махаббатсыз дүние бос деп бізде бір әйгерім соңғы кезде жылайтын әндер көп айтып кетті ғой
бір қуантайыншы деп осындай менің де жүрегімде махаббат бар екенін мхм
ы менің өмірімде де махаббат бар екенін
мен тек қана мұңды әндер емес осындай әндер де айта аламын деген мхм ниетпен
ііі жолдасбек әбдахановтың
ы мұқағали кенжетай әдемі сөз жазып берді мхм
ендеше ойлаймын бейнебаян да көңілдеріңізден шығар ән де шығар деп ойлаймын
біраз қуаныштарда әлі тыңдалар деп ойлаймын осы ән
әрине хит болсын әмин
ы алла қаласа өзің ғана деп ы арнаған
енді автор жаңа мұқағали ы кенжетай
ыыы ол да өзінше бір ғашық болған сезімнен шыққан
негізі сол осындай тақырыпта ән жазуды өзіңіз ұсындыңыз ба сол кісіге әлде сізге керісінше ұсынды ма
жоқ жалпы мен әндерді ыыы маған айтып жатады осындай мұңды әндер айтады неге осындай тақырыптарды таңдайды
білмеймін осы мына өзің ғана деген кейін де мысалы келген әндердің бәрі мұңды
і демек мен кез келген әнді ііі сөзімен бірге аламын да негізі мхм мхм
сондықтан маған композиторлар сөзімен ән жіберген кезде көбісі мұңды ммм
осы ән бір көңіліме жағып бір шынында да бір
бір өте бір позитивке толы билейтін сондай ыыы сіздің шығармашылығыңыз солай мен өзім елестетемін
любой темпке билей беремін ғой
өзгеремінге айтқандай би не в тему деді ғой
достар бүгін міне енді екі керемет арудың ортасында екі бишінің ортасында отырмын
биші әнші біздің ақбибі де биші
ыыы сондықтан да
енді шығармашылықта тағы да қандай жаңалықтар болып жатыр
ыыы бұл әннен бөлек те тағы да әндер жазылып жатқан шығар ы тоқтамау керек қой жалпы
иә жақында ғана өзгеремін шықты өзгеремін әні мхм
ыыы енді м шапағат орынбасар мхм ару м жазып берген болатын мхм
ы яғни оны да дайын алдым мхм
ыыы қазіргі уақытта қазақтың жігіттеріне арнайы бұл ммм жаңағы ән ыыы жазылып мхм қазір дайындық үстінде мхм
ыыы бұйыртса оған да бейнебаян түсіремін деген ой бар мхм
жетінші мамырға үлгерейін деген ниет бар
кәдімгідей әр тақырыпқа актуалды үлгеріп қалу керек
иә отбасылық тақырыпта қалжың әндер бар
сол сияқты жаңағы ммм енді кавер ретінде жазылған әндерім бар мхм
ыыы әндерім көп
бірақ і қазір бүйтіп қарасам мамам айтады да әй осындай бір позитивті әдемі махаббат туралы ән айтшы мұңды ән айта бермей дейді де
мама мен біраз мұңды ән сатып алып қойдым
мұңды әндер шеруі жүреді дедіңіз ғой
енді жалпы өзіңіздің шығармашылығыңызды ең бірінші биші ретінде бастадыңыз
селизнев атындағы ы хореографиялық мхм колледжді бітірдіңіз иә
жалпы бәрі айтады мені і жаңа шығармашылығын биден бастаған деп
мхм жоқ мен шығармашылығымды әннен бастадым
і биге дейін иә алты жасымнан мен шығармашылығымды әнмен бастадым
алғашқы үлкен сахнаға алты жасымда шықтым биді мен он жасымнан бастадым мхм
ы енді ол кезде балеттің не екенін де білмейміз анамыз жетектеді де кіргізіп жіберді ғой
жалпы өзіңіз қай өңірдің қазағысыз
мен ыыы оңтүстік өңірінің қызымын мхм яғни ыыы шымкент облысы бәйдібек ауданы шаян өңірі
кәдімгідей ауылдан шыққан қыз екенсіз ғой қарапайым қызымын иә
сыркелі байжігіттің азаматтары мхм сіздерге мінекей әйгерім қалаубаевадан сәлем болсын мхм
енді қазір біз тағы да әйгерімнің репертуарынан бір күшті ммм қандай ән екен ол
билеймін деген әні ғой деймін иә
білмеймін де білмеймін бе иә
мен әйгерімді көрсем бимен бір неғылып
әйгерімнің әнін тыңдап алайық достар сосын студияға қайтып оралып сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз
таңғы шоу
сезбеймін өзіңсіз бар жапырағы
жұлдыз фм де таңғы шоу
мынандай бір күшті хат келіпті сәлеметсіздер ме жұлдыз фм қазір тек сіздерді соткадан көріп және радиодан тыңдаймын
өте жақсы жүргізесіздер бауырлар қонақтарыңды күнде инстадан көремін
әйгерім қазақ халқының алтын қызы ғой ы тіл көзден аман бол деп жазған екен
ой рахмет үлкен ер азаматтар ма иә енді ер азматтар
шынында да қазір енді ы көп инстада отырып біраз ер азаматтардың бір дұрыс емес комментария жазғанын көрген кезде көңілің кәдімгідей түсіп қалады иә
бірақ мен ойлаймын біздің батыр аталарымыз енді әйел затына қатты сөз айтпаған ғой жалпы мхм
ыыы сонда осындай тілектерді естіп кәдімгідей қуанып қаласың мхм
енді менің ойымша дұрыс жігіттер ондай жазбайды
дұрыс кәдімгі былайынша айтқан кезде здравый жігіттер дейді ғой
ондай ы жазбайды енді білмеймін қандай жігіттер жазады екен сондықтан жігіттер жігіт деген атқа лайықты болып жүрейік
енді комментария жазып ауызға келгенді оттай беру әркімнің қолынан келеді
былайынша айтқан кезде қорқақтың да қолынан келетін тірлік қой
ы шынымен тілеулес болатын адамдар жақсы тілек жазыңыздар өнер адамдарына
осындай өйстіп шабыттандырып отырсаңыздар бұл өнер адамдары да шабыттанып керемет туындыларды ұсынатын болады
сондықтан да тек қана жақсы сөйлеп ы жақсы іспен айналысып жүргенге не жетсін туф иә сөйтейік
бұл кісі сондай беріліп кетеді
иә шыныменде мен де жаңа сіз айтыватқан қосыламын
ы мен бұрындары осы жұлдыз фм келгенге дейін тікелей эфир деген нәрсеге шығып көрмеппін
кейбір кезде осы жаққа келіп көрген кезде кейбір бауырларымыз сондай ыыы жазып отқандарын көріп былай айтқан кезде жыным ұстайды десең
бері келіп кетші деп айтқың келеді ме
жеке сөйлесіп былай дұрыс түсіндіріп жібергім келеді де
телефоныңды қалдыршы бауырым дегің келеді ме
иә иә иә дәл солай
әйгерім жалпы сіздің шығармашылығыңызға келетін болсақ
негізі екі мың он тоғызыншы жылы бірнеше бейнебаяныңыз жарыққа шықты
і маған не болды сөйлеу алмай қалдым ғой кәдімгідей мхм солай болады
мен келген кезде сондай болады өзі
ііі сол қызыңызбен де бейнебаян шықты
жалпы сол бейнебаян жайлы айтып өтіңізші
ііі жалпы қызыңыз і камераға қалай ы үйреністі ме дегендей мхм
қалай болды сол кездегі съемкалар
ыыы жалпы айдана ол ы өте сондай өнерге бейім қыз мхм ыыы өсіп жатыр негізі
әрине өнерде болуын қаламас едім бірақ ыыы баланың енді мен ойлаймын ештеңе етпес
қазірден бастап ы кішкене өнерлі болып жатқаны мхм мектепте де пайдасын тигізер деп
сондықтан ыыы айдана кішкентайынан фотосессияларға қатысып жүріп мхм ыыы енді алғашқы кезінде қиындау болды
бірақ қазір деген ы менің менімен асып түседі ме иә мені камераға түсіріп менімен жұмыс істейтін фотографтар айтады
ы әйгерім сіз уволены ақырындап осы айданаға көшеміз ау деймін деп айтады
ыыы демек бұл айдананың жақсы көрсеткіші деп ойлаймын мхм
ііі енді айтады ғой ыыы өмірде енді кейде әр түрлі болуы мүмкін енді бала түрі өзгеріп тұрады ғой
бірақ жаңағы м фотоға видеоға түскенде кәдімгідей фотогеничный деп жатады ғой
өзіне ұнайды ғой иә өзіне өте ұнайды
мхм бастысы өзіне ұнаса болды талабына нұр
маған анау каникулы оффлайн деген сол бар екен ғой
соған мені кастингке апарыңдар кастингке апарыңдар
мен әлі соның біреуін де көрмеппін де бірақ
оның иә екі несі жарыққа шыққан біріншісі одан кейін екінші быйлайынша айтқанда мхм қойылымы
өте жақсы иә негізі сондай кішкентай балалар ойнайды барса болатын
айдананы киноларға да шақырып тұрады сериалдарға бірақ мені жаңағы ы сценарийін сұрағанда кішкене мұңды сценариялар ұсынғаннан кейін ммм
ааа енді кішкене болашағы жарқын болсын деп өсіріп отырмын ғой енді баламды
сондықтан жаңағы жақсы сериалға жаңа комедия болсын сондайларға түскенін қалаймын
сондықтан мұңды киноларға шақырмаңыздаршы
жақсы ал енді жалпы биге жақындығы бар ма әлде биге қатыспайды ма
иә айдана гимнастикаға барады мхм художественная гимнастика
енді ыыы ол қолынан жаңағы келеді
ммм өйткені табиғатынан сондай бейім мүмкін мен биге қатысқаннан кейін бе
кішкене бәрібір балаға беріледі екен мхм
жалпы табиғи дене бітімі ыыы сондай гимнастикаға балеринаға келеді
ыыы сондықтан ол жағы кішкене қиын болып жатқан жоқ
енді былай ы сұмдық билеп кете алатындай әлі жаңағы координация жоқ
әнді де жақсы айтады иә
мә әйтеуір бір иә алды емес арты емес жүр
енді жаңа жігіттерден керемет керемет әдемі хаттар келіп жатыр екен айкоша ғой біздің ы өнерің алға бассын гүлдей жайнап жүре бер депті
бахтыбектен келген хатты да оқып өтейін сәлеметсіз бе керемет әншісіз бишісіз ммм
ы керемет ыыы өзіңізге ризамын алла разы болсын сізге жұма күні мүбәрәк болсын деп хат жазған екен рахмет
рахмет рахмет жігіттер аман болыңыздар
ыыы енді қасқырдай намыспен тұлпардай шабыспен жүретін біздің қазақтың жігіттері әрдайым аман болсын деп тілеймін
өйткені солар аман болса сіздер аман болсаңыздар
сол енді жігіттер аман болсын деймін рахмет мхм тілектеріңізге
ііі уә мүбәрәк әумин
иә қасқырдың еркегі болып жүре беріңіздер ең басты қасқырдың жігіті болып мхм иә
жаңағы өзі бір актуалды тақырып қозғап жібердіңіз де сіз расымен де сол
енді болды бұл тақырыпты жаптық әрі қарай әйгеріммен сұхбатты жалғастырайық
ы әйгерім ханым жалпы осы екі мың жиырмасыншы жылы гастрольдік сапарлар болады ма сізде жоспар
күз айына болады ма әлде қалай
мен енді гастрольдік сапар деп айта алмаймын қазіргі уақытта жоспарда жоқ
бірақ ыыы шығармашылық кешімді әр жыл сайын бергім келеді бергім келеді әйтеуір бір жыл тез өтіп кетеді
мына бала шаға бар отбасы бар дегендей
ыыы арасында жаңағы демалысқа кетіп одан кейін де ешқайда шыққың келмей қалады іхі сол сияқты
өткен жыл мен үшін шын айтсам демалыс жылы болды
бірақ ыыы иә бірнеше бейнебаян шыққанымен жалпы демалыс жылы болды деп айта аламын мхм
биыл енді кішкене белсендірек кірістік осы м бір айдың ішінде енді алғашқы екі бейнебаяным түсті
одан кейін де әндерге жоспарларым бар ыыы
ыыы не айтып отыр
мен анау бейнебаян бүгін шығу керек қой соны несімен шыны керек бүгін уайымдап иә
соны енді енді ұйқым сіздерге келіп
ұйқы шала болып тұр ғой арасында кетіп қалыватырмын
жоқ арасында енді ән кезінде ұйықтап алсаңыз болады негізі
гастрольдік сапар емес мен осы неде күзде бұйыртса шығармашылық кешімді беремін бе деген ойым бар
керемет керемет республика сарайында
міндетті түрде мхм
иә енді қазір ыыы сұхбатымызды сәл кідірте тұрып бір әдемі ән тыңдап алайық
әйгерім қалаубаеваның орындауында өзгеремін дейтін керемет ән бар екен соны тыңдаймыз
таңғы шоу
жұлдыз фм де таңғы шоу
ы достар тағы шоуды әрі қарай жалғастырайық ыыы микрофонда жүргізушілер нұрбек қасым және де ақбибі хамидолла
бүгін бізде қонақта айдай сұлу әнші биші ыыы әйгерім қалаубаева және де бізге әйгерімге
ыыы әйгерімнің керемет бір тыңдаушысы екен әділбек есімді жігіт астана қаласынан хабарласып тұр сізге қоятын сұрағым бар еді дейді
ассалаумағалейкум ассалаумағалейкум қазақ елі ассалаумағалейкум
бірден айтайық ақша сұрама
ақшадан басқа бәрін сұра дейсіз ғой
іхі кеттік әйгерім саламатсыз ба қайырлы таң ереке
сіздің і өнеріңізге өте тәнтімін енді өзім өнер жолын жүрген адаммын мхм ыыы
енді сіздің мынау қазақстан эстрадасына салған еңбегіңіз жасаған жұмысыңыз деген өте өте үлкен
і сіз деген үлкен бір белесте жүруіңіз керек қазір былай қарағанда рахмет
иә мен сізге сұрағым мынандай профессионально тұрғыда мхм әйгерім
ыыы полина гагаринаны білесіз қандай белестерге көтеріліп сонда да қытайға барып димаштан кейін

сізде бәрі бар түр бар бой бар професиональный деңгей бар дауыс бар
ы диапазон бар барлығы бар мхм неге бармайсыз
не только оған америкаға
ііі осындай біздің қазақстанда біздің қазақстанның әншілері бір ортада жүріп қалатын сияқты бір той бизнес деп
мхм кішкене осы ортада тұрып қалады да содан кейін біздің қазақстанның қазақтың ыыы
халқының ыыы таңдауы талдауы жаңағы несі вкусы дейді ғой мхм мхм вкусы сол деңгейде қалып кетеді де
неліктен біздің қазақ әншілері жоғары деңгейге көтерілмеске
жақсы әділбек сұрағыңыз түсінікті неге әйгерім ыыы шетелдегі байқауларға қатыспайды деп дұрыс қой иә
сондай план бар алда деген сөз ғой мхм
сіз бәрін ұтып сіздің неңіз

иә симпатия мынау сіздің жаңағы тәттілігіңіз де
рахмет сол сұрағым сізге алда үлкен белестерді бағындыруды ыыы тілеймін
денсаулығыңыз мықты болсын бала шағаңыз аман болсын әмин рахмет
тек қана мынау творчествомен айналыссаңызар деймін тойға емес жаңағы неге емес
ыыы кетіп қалыватыр көп әншілер кетіп қалыватыр творчество көбірек болса екен деймін қазақ эстрадасында
мынау тойға шығып алған дік дік дік әндерден шаршадық
халықты деген кәдімгідей топас болып кетті ы әншілер творчество жетпей жатыр бізге
мхм әділбек ыыы жақсы сенің сұрағыңды түсіндік
ыыы саған рахмет ы өзіңе де сәттілік тілейміз
осындай қазақтың нардай азаматы болып жүре бер енді сұраққа жауап берсек
иә шынында да сізге де сәттілік тілейміз
мен ойлаймын әдекем болашақта енді дауысыңыз қарасақ бір жас мхм сымбатты жігіт сияқтысыз
болашақта мен ойлаймын димаштың жолын сіздердей азаматтар қуатын шығар деп
ыыы мен ойламаймын біздің эстрада төмен деңгейде деп мхм
біз ііі өзге елдің өнері біздің өнерімізден қандай айырмашылығы бар
мхм бізде менталитет деген нәрсе бар да мхм
мысалы сәл билеп қойғанның өзінде мысалы маған секеңдеп қойдың дейді мысалы мхм
ал ыыы сәл одан қаттырақ билеп қойсам песок сыпиться деп айтады
сонда джей ло купальник киіп алып
иә бейонсе
денесін дірілдетіп өлең айтқан кезде рахаттанып тұрып қарайсыздар да
біз құдай бір иығымызбен екі рет қимылдатып қалсақ кеттің ғой болды
жоқ өзіміздікін қызғанады ғой өзіміздікін
иә сондай нәрселерден шынымен қазақ бәріміз бәрібір ұят дегеннен әрине тыйылғанбыз иә
өйткені неге ыыы енді былай жоққа шығаруға болмайды
мысалы роза бағланова апамыздың мхм ыыы марқұм
ыыы бибігүл төлегенова апамыздың мысалы еңбегі қаншама
мысалы қаншама өнер майталмандар бар олардың өнерін жоққа шығаруға болмайды
роза апамыздың өзі мысалы
сондықтан бір деңгейде тұрмыз деп ойламаймын
ммм бір ғана кішкене проблемамыз бар халық жинау жағынан
өйткені біз жалпы шынында да ы енді сан жинаватқан халықпыз ғой мхм
сондықтан ыыы қазірдің өзінде қуантарлық жағдайлар мысалы площадьтар ну қанша адамдар толып жатыр мысалы мхм өнерге деген қызығушылық артып
ол ыыы жаңағы толып тұрған халықты көрген өнер адамы одан шабыттанып қазір қаншама жас буындар да мысалы өнер көрсетіп жатыр
иә полина гагарина м өзім тыңдаймын танимын
ыыы жалпы өзіме келетін болсам мен енді бүгінгі таңда отбасылы адаммын
мен санасатын адамдарым бар мхм
оның үстіне шын айтамын мен өзімнің бір кішкентай комфортымда өмір сүріп жатырмын
ы жалпы өнер мен үшін ішкі жандүниемдегі творчествоны сыртқа шығару мхм
ыыы ол бір жерге барып танылу ы арнайы конкурстың адамдары болады мысалы
мен ііі өзімді әншімін деп айта алмаймын мен орындаушымын мхм
мен і осындай бір і хит әндердің мысалы ертегілер жылайды жапырақ
елге танылып жатқан мысалы өзгеремін бұйыртса өзің ғана үмітті әндер ғой бәрі мхм мхм
сондай әндерді елдің құлағына бір м сәл де болса жаңағы ы сол кездегі сол сәттегі мысалы көңілкүйіне
і бір сәл болса да көмегін берсе деген ниетпен шығарылатын әндер мхм
енді мен ойлаймын әлі қазақстанымызды танытатын жастар міне міне өсіп келе жатыр деп
сондықтан олардың да болашағына балта шаппайық
біздің өнер майталмандарын да ы жоққа шығармайық
қайта і сіздер көтермелесіңіздер біз әрі қарай да шабыттанамыз деп ойлаймын иә қолдап қолпаштап жүріңіздер әрине
енді әйгерім мынандай бір сұрақ қойғым келіп тұр да
ы жалпы өнерге тәй тәй басып келіп жатқан кезде шоу бизнеске келіп жатқан кезде ішіңізде бір драйв болды ғой
бір бағындыру деген сияқты енді аллаға шүкір қазір белгілі бір белестер бағындырдыңыз халыққа танымал болдыңыз
сол ішіңізде өнерге деген бір құштарлықты қалай сіз қоректендіріп отырасыз
кейде болмайды ма шаршап қызығушылық кетіп қалған деген сияқты
қызығушылық кетіп қалмайды
м бірақ мысалы кейбір дүниені жаңағы өліп талып күні түні ұйықтамай шығарып кәдімгідей бір
і содан бір ыыы енді жақсы бір дүние шығарып
ішіңдегіні барлық творчестваны шығарып жасаған кезде сен инстаграмға кіріп
бірақ жоққа шығармаймын ыыы жақсы комментаторларды да жоққа шығара алмаймын
сондықтан солар үшін жұмыс істеп жатырмыз мхм
иә барлығы халық үшін енді жалпы ы жаңағы м билететін әндер көбейіп кетті деп
ыыы шыны керек жаңағы билететін ән шығарсаң мхм ол кезде де жақпайсың иә
мұңды ән айтсаң ол кезде де жақпайсың енді айтып жатырмын ғой барлық адамның көңіл күйіне байланысты деп ойлаймын негізі мхм кез келген нәрсе
болсын мен ойлаймын қазақ жалпы тойшыл қауымбыз ғой
ең бастысы елімізде амандық болсын тыныштық болсын той тойлана берсін құрсын
сол тойларда шырқай берейік сіздер сол ойларда билей беріңіздер әумин әумин мхм
дәл қазір енді бізге нұрғазы қайта қайта шымкенттің белгісін көрсетіп жатыр
ы ол деген бізде қазір ән тыңдаймыз деген мағынаны білдіреді сондықтан да
қазір сіздің репертуарыңызда тағы да бір керемет ән тыңдап алайық сұхбатты жалғастырамыз сосын мхм
эфирде таңғы шоу
көнем деме амалсыздан барған тұрмас уәделер
таңғы шоу жұлдыз фм де
әйгерім енді шығармашылығыңыз жайында әңгімемізді әрі қарай жалғастырайық
ыыы сіздің әншілермен басқа әншілермен орындаға дуэттеріңіз ыыы халықтың көңілінен шағып
мысалы ернар айдармен орындаған дуэтіңіз керемет деп жазып жатыр
і жалпы осы дуэт жайында қашан тағы да дуэт жазғыңыз келеді әлде ы басқаша жоспарлар бар ма
енді ыыы дуэт деген нәрсе ммм оңай нәрсе емес мхм
ы өйткені ол оның үстіне ол екі адам жаңағы кәдімгідей жұмыс жасап жүрген
жігіттердің әдекең айтап кеткендей тойға шығып жүрген жігіттер болса өте қиын нәрсе өйткені графикпен сәйкес келмейді
сондықтан ыыы көп кезде м дуэтті ммм үнемі айтқысы келе бермейтін әншілеріміз бар мхм
мен айтқан әнші балалардан мхм
содан кейін қойдым қой өз творчестваммен айналысайын
енді мен ы биылдыққа ммм өте ұсыныстар көп болды шыны керек
ыыы бірақ мен ыыы кішкене оны оған шек қойып тоқтатып
ыыы жеке шығармашылығымен айналысуды жөн көрдім мхм
ол да дұрыс қой ы өйтіп жазыватыр нұрболат абдуллинмен дуэт жазса күшті болушы еді деп
нұрболатпен жақында біз сағындырған әндер ай кешінде жаңағы нұрболаттың сен қорқақсың әнін орындаған болатынбыз ааа
жақында ғана оны көрсетті соны ауылдан жазып жатыр ғой мхм
негізі тыңдармандар жалпы біледі де осылай
кейде болады ма сіз тыңдармандардың ақылын тыңдап бүйтші сөйтші деп айтқан кезде сол тыңдармандардың айтқан ақылына жүгініп жататын сәттер
жоқ әрине мысалы менің инстаграмымда өте адекватты адамдар өте көп бар ғой кәдімгідей бір ақыл салады ой салады идея береді иә
кейде бар ғой комментарияда біреу керемет бір өлең жолдарын жазғанда кәдімгідей ұрлап аласың ғой
сосын ол адам көрмей қалса екен
әйгерім сіз менің ең сүйікті әншімсіз сізге творчествалық табыс тілеймін
сұрағым дейді сіз қандай ақындармен жұмыс жасайсыз және де павлодарға концертпен келу ойыңызда бар ма депті ербол смағұлов
иә рахмет ереке ммм сұрағыңызға
м мен енді павлодарға барамын бұйыртса
осы павлодардан қашырып жатады ғой бізді орыс мінезді кім тыңдайды сендерді деп иә
бара бара бара берсек әйтеуір соны қазақтандырып аламыз иә
қазір құдайға шүкір енді павлодар бұрын мен тоқсан сегізінші жылдары
ойбой жасымды айтып тоқсан сегізінші жылдары
айналайын фестиваліне қатысқан болатынмын кішкентай кезімде
сол кезде барғанда тура сондай керемет қала болып енді ыыы бірақ орыстанған мхм
орыстанған деп шынында да орыстанып кеткен халқы
ал қазіргі осы жақын арада барғанымызда кәдімгідей қазақи болып
енді мен ойлаймын кез келген өңір қазір қазақиланып өзіміз мхм қазақ тілі дамығаннан кейін
қандай сұрақ болды жаңа тағы да
енді мен ііі біздің мықты ақындар көп қой
бірақ қазіргі таңда соңғы кезде жұмыс жасап жатқаным бауыржан есебаев ағамыздың
мысалы сағынбаймын әнінінің сөзінің мхм авторы
і қандай сүбелес сөз жазған
ыыы мұқағали кенжетай мысалы қазір соңғы әндерімнің бәрін сол мұқағали өңдеп
жаңағы толықтыра енгізу керекті толықтыру енгізіп жаңа идеялар туғыздырып жасап жатқан жайы бар мхм
ал көбіне жаңағы мен ы алатын әндерім жаңа айттым дайын әндер
мхм сондықтан ол м енді сәтіне қарай
әнге егер ііі жаңағы сөз жатып тұрса мен оны өзгертпеуге тырысамын
жалғыз ғана мен шығарған ііі енді ән ғана алғаным ол қуаныш құрманбаев деген мықты композитор жігіт бар
өзі де әнші қарлығаш деген иә иә дуэт айтады
ы өзі жұлдызды жұп мхм
өте өнерлі қуаныш өте талантты композитор негізі керемет
қуаныш сенің өмірі қолың тимейді номер одинсың ғой деп тиісемін ғой
мынандай сұрақ келіпті пластикалық операцияға қалай қарайсыз дұрыс па бұрыс па депті
достар біз анау қызықты сериалдардың кезінді қызық жерінде үзіп жібереді ғой сол сияқты істейміз қазір
ііі бұл сұрақтың жауабын жарнамадан кейін білесіздер дайындалып алайын
қазір жарнама достар одан кейін ән
таңғы шоу
дейтінім бар еді ғой менің иә соны жасап жіберіп тағы да таңғы шоу жалғастырайық
мә ақбибі сен бар ғой кәдімгідей мені өйстіп дәл өзі күшті неғылайын десем
ал қандай ы сұрақ қойшы иә ыыы әйгерімге
менің қояйын деген сұрағым жалпы мынандай ммм қазіргі таңда мысалы кейбір ыыы былайынша айтқанда халықтан енді халық арасынан естіп жатамын
бізде шоу бизнес дамымаған дейді қазақстанда ол енді енді ғана дамып келе жатыр дейді
мысалы оның ы бастауы димаш құдайбергенов ыыы жаңағы әлемге танылып жатқан
сол ғана біздің шоу бизнесімізді енді ғана дамытып жатыр дейді
соған жалпы сіздің пікіріңіз қалай
ы мен былай айтар едім
ыыы осы уақытқа дейін қазақ әнін ешкім тыңдамады кезінде
мхм кезінде қазақ эстрадасы қазақстан эстрадасы деп бөліндік
ммм білмеймін не үшін екенін иә мхм
ыыы халық көбіне сол орыс тілді әндерді тыңдап кетті мхм
бірақ ыыы мейрамбек беспаев мақпал жүнісова апаларымыз
қайрат нұртас төреғали сынды әншілеріміз
сәкен майғазиев ағаларымыз иә енді көп қой жігіттер тобы
қаншама біздің өнер майталмандарымыздың арқасында солардың әдемі әуезді әндерінің арқасында
ыыы халық қазақ әндерін тыңдайды мхм
оны мойындау керек те бүгінде
біз соның өзін үлкен жетістік деп білуіміз керек
бүгінгі уақыттта тіпті орыс тілді қазақтарымыз да қазақ тіліндегі әндерді тыңдайтын болған мхм
ой я такого артиста незнаю деп шыққандар қазір мә классно да этот артист поет деп мхм
кәдімгідей қазақтың бүйтіп қазір деген әбдіжаппар нурбуллин біздің иә
ы қуандық рахым жолдасбек әбдіханов қандай композитор әнші
мен айтамын неге дамыватқан жоқ қандай керемет әндер туындаватыр мысалы
енді қазір неге хит болып кетпейді бәрі өйткені ыыы ән көп мхм таңдау көп
демек бұл қазақ эстрадасы дамып жатыр деген сөз ғой мысалы мхм
ы тіптен үлгермейатыр халық тыңдап жаңа әндерді тыңдап үлгермей жатыр мхм
енді біз өкінішке орай өзімізді таныту үшін бірінші очередь шетелге барып танытып келуіміз керек те екен де иә
бірақ мен ойлаймын ы жаңа тағы да айтқым келеді
бүгінгі таңдағы өнер азаматтарын бағалауымыз керек иә
алла қаласа ыыы вот соны көріп өскелең ұрпақ мхм і сол кісілердің жолымен тәрбиесімен мен ойлаймын әлі талай жерлерді бағындырады деп
енді енді шынында да қазақтар қазақстанның күндері деп иә шетелге шығып
қазағымыздың домбырасын танытып киелі иә
қобызын танытып енді енді шығып жатыр ғой мхм
өткен жылы мен мысалы байқадым біраз әншілеріміз кәдімгідей ыыы бүкіл әлемді аралап топ топ болып
ы шығармашылық кештерін беріп жатыр жалпы бірігіп кештер беріп жатыр
мен ойлаймын соның өзі жетістік иә яғни қазақты ақырындап өзі елде жақсылап таниды мхм жалпы таниды
бірақ одан самайын енді өнерін де тамашалайтын болады деп ойлаймын
иә енді әйгерімнің сөзіне қосыла кетейін біз енді осыдан бір он жыл бұрын қарап отырсақ ресейлік әншілерді тыңдаушы едік қой ресейлік әншілерді тыңдайтынбыз
бес жыл алты жыл бұрын біз ы қазақша әндерді тек қана түнгі он екіден кейін тыңдайтынбыз радиодан
мхм қазіргі енді аллаға шүкір қалай сен қазақ өнері қазақ шоу бизнесі дамымай жатыр деп айтасың
жиырма төрт сағат жұлдыз фміне қазақша әндер беріп қазақша әңгіме айтып қазақша күліп қазақша қалжыңдасып отырмыз бұның өзі де дамығанның белгісі сондықтан да
иә сондықтан да әрі қарай дами берсін қазақтың әншілері әлемде мойындататын димаш бастап жатыр ғой
алла қаласа димаштың артынан да талай
қарақат әпкеміздің дауыстарындай дауыстар айгүл құсан иә мысалы мен ойлаймын ы шетелдіктердің ондай дауысы жоқ мысалы иә мхм мхм
әрине олар шоумен жалғастырып алып кетеді иә ол шоуды құрсын біз жасап жатсақ
бірақ ыыы енді енді амалын тауып ұштастырыватқандар бар
сол шетелге еліктеп жасап жатқандар бар
енді соған еліктесек те тағы да еліктеді деп жастарды тағы да басып жатқан жайымыз бар мхм
сондықтан бұл енді жалпы өнер деген сондай ғой даму керек ол дамуды біз баспауымыз керек
қайта керісінше көмектесіп барымызды бағалауымыз керек деп ойлаймын
иә біріңді қазақ бірің дос көрмесең істің бәрі бос деген сөзді бүйтіп ту қылып ұстап жүретін болсақ ы достар бауырлар бәрі керемет болады
енді бізге берілген үш сағат көлемде таңғы шоудың ыыы уақыты өз мәресіне келіп қалыпты ақбибі
иә ыыы біз әйгерім ханымның тарапынан бір тыңдармандарымыз әдемі тілек тыңдасақ
одан кейін сізге күшті бір тілек айтып бағдарламамызды аяқтаймыз
ең жақсы көретін сөзім бар өзімнің өмірлеріңіз ертегідегідей болсын дегім келеді мхм
алға қойға мақсаттырыңыз орындалып
ыыы бүгінгі жұма күні тілеген барша дұғалар қабыл болсын деп тілеймін әумин
ыыы ниеттеріңіз қабыл болсын
ал енді аналарымызды әжелерімізді аруларымызды келе жатқан сегізінші наурыз халықаралық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын мхм
не тілеймін ыыы жыласаңыздар тек қана қуаныштан жылаңыздар деймін
күлсеңіздер бақыттан бастарыңыз айналғаннан күліңіздер деймін
ал құласаңыздар тек қана сүйіктілеріңіз бен жақындарыңыздың құшағына
не деген керемет тілектер әумин әумин әумин айтқаныңыз келсін
достар осымен таңғы шоуды аяқтаймыз ең бастысы көңіліміз ақ жүрегіміз ы тыныш болсын
ниетіміз дұрыс болсын сол кезде бәрі керемет болады
ы сіздермен бірге үш сағат көлемінде үш і ақбибі үш сағат мен екі сағат ыыы жұмыс жасаған
нұрбек қасым және де бүгін бізде қонақта болған әнші ыыы әйгерім қалаубаева
осымен қоштасамыз ақбибі иә халқыңа не дейсің
ы халқыма енді келе жатқан мерекелерімен шын жүректен мен де құттықтаймын
барлық жақсылықты тілеймін аман болыңыздар әйгерім ханым сізге де көп көп рахметімді айтамын рахмет
сау болыңыздар мхм